Mìŋ nɔ̀ɔŋ ɗɔɔ bȧ wo Dayà kiɛ̀ŋ jeim nyuùŋ kìɛɔ̀ŋ, ɗɔɔ bà ka dènȧŋ jɔɔ ɓɔ̀ɔ wèè e kùùnò jèe, kɛɛ sèè ke ɗɔɔɛ̀ sèè e keìɛ nyinge sèè nɛ̀ŋjeɛ̀ juo, mìŋ dene jɔɔɛ̀ sɔ̀ngɔ̀ wɔŋ wàà wɔŋ wàà guùŋ sùȧ, ɗɔɔ bȧ sɔ̀ngɔ̀ wàà tìyèe bà è yaà dìnìè jɔɔ wɔŋ ɓɛ̀ diɛŋ, wɔŋ pɛìŋ diɛŋ, <noise> è kòloìŋ dinie.